Ra many ni rbiexlaza máruh run bzhug gan, tié nugwel rnié "ah nizhaz gawa tié nazh re, nizhaz gawa ndéh" chi runtucar zhialní, chi runtucar ah, chi raën la-larumaa núh lany larani chi, mazdiru bal tuzy-tuzy naníbáh chi madiruáh <hesitation> rbiexlazumaa ní chigue xilaní. <noise>